Agodzi a mennyɛ ho adze koraa yɛ agodzi a wɔfrɛ no <noise> "volley ball". Da a m'enyi bɔɔ dɛm agodzi do na a agodzi no do anakasa no mammpɛ mpo dɛ mosua osiandɛ na mbrɛ wosi a wɔbɔ n' no muhu dɛ ɔnnda famu mbra bɔwɔ mu dodow. Ntsi da a minyaa akwanya dɛ mensua no <noise> na me- medze tar a na awaa medze tar a na awaa ntsi "volley ball" dze ɔyɛ agodzi a <noise> mennyɛ ho adze korakorakorakoraa.